Onoo gwe oja oku ara oja onoo gwo nang nra bhoven fa nra mom rere. And tutu oba refer huyang kwan kwen kwa nsa nte santhaa no ora maanum, mma gwe okwa kwoibohumo umaro. Ayeng ste anum ara oda rokra. Nte emane efumeto ɛku ara ame bha usa ehan mo. Ra tha bho oro adobhavi avi othom do onyi ri kpe sa eesi rikpem ma do remoh hozia aru. So oraa mma gwe omar do sa oro reb maa robhen isam evureme ado bhaavi, ora bo ora ba, ora ba bhara bharomo, sa oroo do mama howab mo, kwen kwen sa era ethama bhaizam, szam izam a robhen onoo gwere rovovio. Ezam ebboro ekpɛa bheven be, ekpaarebhoro epa bha howauo, opoora be bhara bhumono sa ovoi be howab o. Sa ewab ani ebhoro sa bheenyi ikpoho ji aru ora ja ame ohumo onyi do bhoven aosi, ohumo ji okpe do ikpoho adon unwe. Ete re sa okpo do bhari kpem mo, onar ikpoho a government bhe pay do remon hoziaso osi ame hete ara ba bhadu du bha hajam bho do remon hozia. So ara mmo, ovon ovon o, omara omar oji bha egbee a hivun o ora ame mo reb do egor a hivun. Bhoven aosi fa esi lo ora amme. Mma mma tutu oba reter ohubho ora gwa osa bhoriang sang hezumana sang hezumana. Sa okubho onani re osu rukor onyi do. Unwe gwe etee ara nta nkuro nte unwe tu tu mbhoro don unwe sa rokpoi so ora ame sa bhoro tu tu mba level gwa mbam mone bha- don unwe mma aanum, ɛte gwe unvoo okpo ho agwen atu ani bha anome don unwe bho hunfi. tu tu nte unwe gwem mbhoro. Aafen so ora mma. But a do aru kwe bha ithune san hefi nta eyina ekpa hovob ara unjumene ro sa oro hedaam, oro okpo agwen bheeda. Ikpoha haja bhekpe tutu oba mum ano ado mee humor ess don a ose, edeb rase henyi bhebo, ora fon bem bem aja bhoro ete gwe ora unupe hunthom, ete fenana honang anum nranreb bhore, nra zuma okpoho, mma nreb ase. Ami hethun, sa ekpo enyi obhazi ora bhoven fa ika nthaar nno, obhazi ozena mma otta hodaam o. Mma nra obhazi hanzeng ani hanja daa nar. Ora bhanthaa gwene ma ona nro mma anum mona nra fa nra mom ani.